Бале, ман метавонистам гушти синтетикӣ ё лабораториро бихӯрам, агар он бехатар, аз ҷиҳати ахлоқӣ пок ва аз нигоҳи саломатӣ мувофиқ бошад. Агар гӯштро дар озмоишгоҳ бе куштани ҳайвонот, бо назорати пурраи тозагӣ ва сифат тавлид кунанд, он метавонад алтернативаи беҳтар бошад. Албатта, ман аввал мехостам бифаҳмам, ки он чӣ гуна парвариш шудааст, чӣ модда дорад ва аз тарафи кадом созмонҳо тасдиқ шудааст.